Yo woga kébé tou séladé nkhibaré, séladé nposso ni fili, wo kouna ké gna tou sigintan thiélade ηéyi, séladé yogo kha a ndjiminta nthiélandini ti kéηa, séladé ni gnaηa gna déné, an konpé ngana mékhé, an diguira ngana mékhé ka ngana mékhé, wona sélandé ndébéri, woyi débou nokhon thiélana, a fo guébé wona sélana ti rateau ni gna a do séladou kou bénou anga sikki tiya. Yakhanou ηéyi inda gni sélandini i kou djiminta nkhalou kou i na kou gna woutou, sélandén ké mana niya, na nthionondiya, a na gnaηa ndéni poussiéri nguili kha a na gnaηa ké déni ké gnani importance.